ہیئر برش ساڈے بالاں دی سنبھال لئی بہت ضروری سند منیا جاندا ہے۔ بالاں دی سدھرتا لئی ایہ بہت ضروری سند منیا جاندا ہے۔ ایہ صرف ساڈے بالاں نوں زیادہ صاف ستھرا کرن لئی نئیں بلکہ سر تے بالاں نیں بہت مددگار ثابت ہوندا ہے۔ آسان بس وچ سمجھیے تاں ہیئر برش کِمیں کم کردا ہے، ورتن دا چان اس بارے اپا گل بات کرانگے۔ جی میں سب توں پہلا ویکھ لو کہ ہیئر برش کِدّاں بالاں نوں سدھار دیندا، بالاں نوں سیدھا کردینا، بالاں وچ جو وی گانٹھ ہندی ہے گی اوہناں ساریاں لٹاں نوں باہر کڈھ دیندا۔ ساڈے بال ہر روز دھول تے میل نال بھر جاندے نیں، ہیئر برش بالاں وچ فسّی دھول اتے گندا مواد باہر کر دیندا جس نال بال صاف تے چمکیلے نظر آؤن لگ جاندے نیں۔ ہیئر برش دی مدد نال اسیں اپنے بالاں <noise> نوں اسٹائل دے سکدے آں۔